Ny karazana hazo fantatro an: Misy ny zakarandà, ny kininina an, ny bois de rose an, ny voambona an, ny palisandra an.